Cero, 'ngoj, bij, ba'nin, kaan, un'unj. batanj, chij, tunj, 'un, chi', chan, chubij, chaninj, chikaanj, chinun', chinun ñan, chinun bij, chinun' ba'ninj, chinun' kaanj, ko, ko ñan, ko bij, ko ba'ninj, ko kaanj, ko un', ko batan', ko chij, ko tunj, ko uun, ko chi', ko chan, ko chubij, ko cha'ninj, ko chikaanj, ko chinun' bij, ko yinun' baninj, ko chinun' kaanj, bij xia, bij xia ñan, bij xihia bij, bij xia ba'ninj, bij xihia kaanj, bij xia un', bij xihia batan', bij xia chij, bij xia tunj, bij xia uun, bij xia chi', bij xia chan, bij xia chubij, bij chaninj, bij xihia chikaanj, bij xia chinun', bij xia chinun ñan, bij xia chinun bij, bij xia chinun' ba'ninj, bij xia chinun' kaanj, ba'ninj xia, ba'nij xia ñan, ba'ninj xia, ba'ninj xia bij, ba'ninj xia ba'ninj, ba'ninj xia kaanj.